Pues íh óho naum íh sein-sein noh íh fu loh láh báh ain ih-ih coih tsáh ain lai gi-lai gi mein tsá toh jéh lau ñi noh, noh íh yoig laig noh báh main-main noh mas gih báh muoh paih aih joh noh báh gá laih báh joh néig tsi joh tein tsá ahí joh-joh óh gi bui jo-jo laíh noh báh-báh zain tsá aíh joh nóh yoig laig íh joh naum láh góh gi báh cuá joh íh joh naum cuá tsi ain chá fuó aíh laig cuáin laih zóh laíg záh jaig jóh tein tsá aíh báh-báh noh jóh baim béih cuáin-cuáin tá laih buh noh íh lento gih ti joh aí joh aí buh áh jáj joh yoih búh joh éh aí éh fuo aíh- joh laí ain cáu búh báh bueno éh shíu éh lai-lai gi máh tsá controlar aí pé bá cuáh bá-bá gáh oig níh tsi éh no con muchá fuerza noh pain taig láh go gi puo cóh cuóh jo jih caú áh já joh noh muo cuain tsi te sin tsá ih no laih náh zain tsá aí báh óh maña chá zaun cóh ñih éh ñi tsi bá noh gá nain nein loig tsi joh main gi bá zain gi chá naih la noh nah tó jo ji ná tóh tsá zaí li cau jo ná tsá ain tsá aí pé jo laig tsá ñá beí. Náh géih náh taih tsá choin ñieh muo ain tsá aíh tó tzá zaíh láh jaug cuo láh li ngo fu tái la báh jó-jó náh ih aig zái áh no áh go laig. Joh laig tá zaí joh giá tein joh oh main chá cuá yoih chá fuó báh óho jo noh <hesitation> yaig muo óho pero no mucho li jain fuó aí áh chía óh fúo ái áh-áh báh muo zain tsá áih joh buono-buono jieu jo mas jo te domina pues los nervios te domina kíe bá noh ain forma báh záh noh muoh záh puoh muoh nain báh joh ain oh jo lai báh chíej tsá áh já por que ba na-ba na jo éh záh có taih tso có shau muo un soplon fuerte náh joh áh-áh chía oh ngo óh bá no oh gá uh oig naum buoh uh jum láh jo noh péh shiu gi yoig óho cuá noh íh-íh yoig gi no-no yoig gi cuain áh jáh jo gi también láh fuo eh muo tsá tain puo gi có cuóh joh gié cau oh báh laig ain joh ñih chá óho naum.